कंगारू जी अस्तात ती आपल्या पायांच्या टाकातून जगतात। पाय हिट तेंची खरी ताकत कंगारू चे पाय जगदानकात। न्हू तर खूप वल्ली वली माली अस्तात थाय हुडके घालूंक। सुधा खूप उपयोगी अस्तात आणि इतके लांब उड़के। घालूंक मेळल्या खातार जर खायचो जनावर तेंचेर। हल्ला करतात जल्या कंगारू दोनय वाटें आपलो बचव। करपी म्हणजे एकतार धावपी नल्या जगद पीय।